ഏല്ലി ഉപ്പനഗ ജുന് പന്ദ വന്ജി ബേജര അപിന। തിന്ഗുല് ഇത്തിന് ധൈക് പന്ദ അപ്രി മയ് സ്കൂല് ഉദു। രജ തിക്കുദു ജുന് ഉദു സ്കൂല് സ്തര്ത ഓന്ദിത്തിന്। ഉപ്പഗ പൂര ഗോബ്ബുന ബുര ബുദുദു കുദ വോദര। പന്ദു ജുന് ഉദു സ്തര്ത ഓന്ദിത്തിന് ഓന്ഥേ ബേജര। ഇത്തിന് ഛ്ഹുര് ഏക്സ്ചിതേദ് മേന്തല ഇത്ഥന്ദി ധൈക്। പന്ദ ലദ്ദു തിന്ഗുല് ഐബക്ക സ്കൂല് ധേകലി ഏന്സ്। ഫ്രേന്ത്സ് ധേകലി ഏന് തിക്കു ഓലിപന്ദു ഇത്ത ധേ। തിമേ ഉദു ജുന് പന്ദ സേകേത്തു വന്ജി മല്ല അരമ। കോര്പിന തിന്ഗുല് ജുന് ഉദു ശോകു ബര്സ സ്തര്ത। ഓന്ദിത്തിന് വന്ജി ബേതിന തരദ കുശി കോര്പോന്ദിത്തിന്। സുരു സുരു ബര്സ ബന്നഗ പിദേകോദു നേനേ ഓലില। ധല പോദുഗേ നേഅപ്പു ജി കേല തിമേ നീര് ഉപ്പന്ദേല। മീദു നീര് ഉപ്പന്ദേല ജുന് ഉദു ബര്സ ബന്നഗ। നീര്ദ ലേവേല് പുര സരി അപ്പോന്ദിത്തിന്।